Este ra ni nú, ra many ni nú lo niz, ná ra este ra camarones, ra almejas, ra pulpos, ra, este ra cala-calamares nú, este tipos de este tiburones gy ra mantarrayas ra caracoles, nú xilani nú medusas, nú ballenas, nú hasta ra nú ra mi microorganismos ah ni na-na ra planton rni raba ni na ra animales ga ná rama este turu ní za’ru, nú <hesitation> zó zóh dis tu ra ní za ru nú.